Tijanta ho o on. dakoni tanti anria miti, ña ku ho o on. iin tina a iin koai a iin chee tá noi tá ho hokutini initi hi odu ini xhinruti aja.